Hee, ɓaandi bolla bo, ayaa ndi gí mo antimbi mada gúudna han flee uu mmasi frude. Hú yaa haa, bari wili uhoondi hani, antimbi maa gúudna habe <hesitation> unan gúudi a glo gtiingani gtída han flee folo uge masi frude, wii mmada tégtire hamma, wii mmada tégtir hamma.